E solon solon solon nigna ki ha tubtu puts mia markto ni han traha a markto ni han e taya susulna. e leliou na. Hena ko katsin rangi nenga markto tra hitul i mansa a tamti tra beya kawu. I niaku rke emua. katun e tra tunna kawu heni romana ku bte lu soku sna kawu nonte na lu sokuena tamta tsa kawu. Nonte niga menen age mas ha tubtu puts enga manka ni mansa traha a manka ni mansa e rhene hatagala sna nikaka niniga. ne yantuen ha tubtu sna a sha- sha makum te tsitsing malu tra mar kto ni han. Hena tra te hol mera kawu. na te sahna mera kawu nate la tsimus weri tra tana han irke habangin na lua sha mar katun. sha man makum. a sha mar makum te kamenen. makum te tsitsing malu i hanahan tamulu. Nonte nge menen age mas ha tubtu puts enga manka ni mansa. Ko solon ngil enga manka ni mansa ke ha tubtu putsi A heni niaku rke gemas ha tubtu megen i niaku rke a rebna e rhena e hihi kuma tun ri. Tante lani yasa tante lani puta bte rhena tana katun e katsin kani yasa bte kto homiena katun te kani puta. Hen te hol mera kawu. bong malto. a kannan ni- kannan ni stoa e kabla ni yasa ba gate tana katun mne yantuen sebna palau te hol era kannan. e kotera kannan ni han. E solon hat ne i niaku rke nonte mas ha tubtu puts megaga a kalts tgaga. kani mansa traha i niaku has rke. mamana ken ka tubtu haman. hatasu hamanse rma tra man kannan te koteri <hesitation> mansa ika ku mia mats pum. ats yena. ats kori. ats kokou. ats potutu nats kekiono. Niaku rek ha tubtu hamansa bera tanta katun temne yantuein yantuei na hol na manka te kto hamanseri niaku rke